Ya, amin'ny amponga ndraiky edy e, la kibobeny ambany igny zegny e, igny le mamoaka feo, de ambony ake igny misy karaha hoditry biby igny de igny kaofa le <hesitation> kapokapohintsika igny na amy tagnagna i na amin'ny hazo io, de arakaraka fomba fikapohantsika agnanjy zegny igny no mamoaka, <hesitation> mamoaka feo avakeo.